Livi ye lo kuvi-ini nka ye lo kaa ní nkaso, <hesitation> lo kaa ní n-nkaso lo kuu kue nka lo xi'yo nka te kaaso kuu livi joño nka ye kuchi á, lo kuvi-ini nka a lo jnu ye kuu xi'yo wa'a lí i'i livi ta ye comida nka lo ño'o ichi lata á xi jnu ye ni ya'a nka fecha lo ni kua'a naá, te kune'e kuedadoso xi wa lo lí nka lo livi kala dañu ña'a lo <noise> <hesitation> a'a nka ye roncha a na nka lo kajlaña'ai, jnu ye ña ni jokava wa'a ña'a naá.